Ie, magnova ny fiketreha sakafo mihitsy aloha gny fampiasà sira vatraky amin’ny sira vovony. Satria zao ohatry hoe zaho zao hanao lasopy, de tsy maintsy hoe sira- sira vatraky ampiasaiko satria igny mba elaela igny zay vao levo. Fa m- ohatsy hoe zaho anao lasary, tsy maintsy sira vovony fa tsy sira vatraky igny ro ataoko ao.